Karazagna sport fantako ah: foot ah, basikety ah, natation ah, marathon ah, <hesitation> handball, voley ball ah, de <hesitation> ino, de rugby ah de petanque.